Ko goɗɗo te'anaa, minnyiraawo inna debbo maako fuu, warii mooɓgal ngal, nde o waroy alaasara, o doggi, o wari, o wuundii minnyiraawo inna debbo maako. Mo sekay ɓangaaɗo maako wonta ɗon, nde mo faami.